Pooli do wada yiide chaka ma di je wala ndabbawa watta irin mai. Yide do valla pooli masin do wata di danya di joda be saaro ji maadi ha nder sabbo majum.